khalaaa orange thun khalaa yaaani ishin won ishin dhagariftu yaani won dhikko akhaa dansaaa wonn akhaa machungwaaafaa yaani won dhikko ilii inamaa vutithuu won akhanathaa dhagariftii dhub khalaa orangin hamtuamuuu inamaanen unnu fedhaa dhub khalaa akasisun khalaaa hamtuamu cholea ishin khalaa akasisun dhiko ilii thiyan illi khaddhii dhub ilanen